Al e pa pusibil pìé ìna deciziun ch'a sia la stesa për mi e për i auti ën la stesa manera perché lon ch'al e giüst ëndua viu mi a pöl pa esi a pöl esi zbaglià ën ün'autra part dël mund, cuindi a ie pa 'na deciziun ch'a sia universalmente riconosciuta corretta